Karja rena sorai ena jang, karja jang gena ge gatebe ngone se ngone na dagilom karja gena toma gunyihi karja ge maku soka nyinga ifa maku gosa laha-laha, maku digali coma maku duka bato ge ngone karja gena jang rai ma.